Nifurie sana <hesitation> i- isherekeha mfiriwakwa wehirwa maana ni mfiri mcha sana. Maana therio mfiri itho nkimathera kiduniani nichiufurahia na nichifanyaa ibada naghenda kanisani wacha kenyi wakora faya wafanya na ibada ukenyi fasheherekea kabisa. Maana ni mfiri wakwa Yesu nichie duniani.